في فيتنام، الناس مت اثرين شديد بالتقاليد و الفلسفة و الاديان الصينية و ده ظاهر في احترامهم للزول الكبير و الاهتمام بالاسرة عندهم حاجة مقدسة شديد، الناس هناك مجتهدين شديد و عندهم ترابط شديد مع بعضهم و احساسهم قوي بالجماعة، يعني بالنسبة ليهم المجتمع اهم من الزول او الفرد و دي حاجة حلوة شديد، تاني حاجة فيتنام بلد عندها تاريخ طويل في النضال ضد الاستعمار و الحاجة دي خلتهم عندهم روح وطنية عالية. المواصلات حقتهم الاساسية المواتر و الشوارع دايما زحمة و الحركة صعبة. عندهم احتفال كبير في راس السنة الفيتنامية و الفيتناميين بعتقدوا شديد في الحظ و عشان كدة بحبوا الالوان زي ال احمر و الدهبي لانو مرتبط عندهم بالمناسبات السعيدة.